المكان اللي بشتغل فيه برضه يعني المركز ممكن يكون فيه تمن شابيبك كده تقريبا اه لإنه في أوض فيها شبابيك بس في أوض تانية لأ مفيش شبابيك فيها مش دايما بيكون في شبابيك علشان <hesitation> مصدر الأمان وده مركز و بتاع إعاقات ف مينفعش الأطفال يكونو دايما شايفين شبابيك أو حاجة زي كده كأمان للطفل